E karazana fandrahoa sakafo fantako zao, da ohatra hoe <hesitation> vilagny, lafôro, ka <hesitation> lapoaly, e vilagny moa zany raha mahandro sakafo de ohatry hoe ahandro vary, ahandro laoky da vilagny gn'ampesay fa raha sakafo hendasigny i zao da hampiasy <hesitation> gny raha <hesitation> lapoaly, fa raha ohatra ke izao sakafo atono da ampesagny lafôro.